<hesitation> injo biasa nakke nataba a injo nula <hesitation> anu <hesitation> ta roko-roko injo biasa lampaipa tanga bangngi nampa dingin-dinginga minro jari punnanganumi injo ta roko-rokoma injo, biasa lampara lampa a ri anua ri dottoroa paressa kua apa inni inena pakkunia, sempatka punna nasareki ile dottoroa ka sempat haji-haji jaki, <hesitation> jari punna anu pole nakke jari punna nataba a hambang, injo todo kodi injo <hesitation> disaring punna natabaki hambang injo, injo nakke biasa punna nataba a hambang biasa lampaipa <hesitation> nganu <hesitation> hambang allo, iya injo biasa nataba a, jari punna bangngi i kodimi anungku, kodimi kusaring, <hesitation> injoji nakke ile na punna hambanga <hesitation> biasa i anuji po anuji mange ile paracetamolji injo jari punna injo injo kuinung biasa injo biasa haji-hajia isse siallo, sibangngi, jari punna anre injo perkembanganna injo njo allo sibangngia injo, <hesitation> nampai injo lampa ri anua. Nampa lampa a ri dottoro a <hesitation> apparessa, angkua <hesitation> inni anungku garringku <hesitation> sallomi sibangngi kuerang ngura tala nganupa, jari punna naanumi injo njo dottoroa, <hesitation> naisse mi jari nasare maki ilenakua ile pakunni di inung ile inni harus di inung sikali siallo, <hesitation> inni ile pakunnia <hesitation> ping tallu sikali siallo di inung, <hesitation> jari injoji nakke na anuanga anunna ilena punna a garringa.